ʻe ʻne ʻekan ʻai ʻmiro ʰakila ʻmiro ʻa ri ʻmiro ʰakila ʻi te ʻgammi ʻadang ʻia wakala ʻvon ʻadak bwujapad ʻe ʻne ʻekan ʻai ʻbanee